Alay igny i fitaova igny da afihifihiky soa ho aotsy. Vita izay da apidiry <noise> agnaty <noise> heliky agny. <noise> Da forety anaty heliky ao i mandritsy ny iray minitra ohatsy. Vita zay da alay tao da henta amin'gny mazava. Da igny ny afatara hoe izao gny hafana amin'ny vatategna agny.